Ny amin'ny morotsirak'i Maroc iny zany da antonony ny toetr'andro zany hoe tsy da mafana sady tsy da mangatsiaky. Fa ny faritsy an'efitsy kosa anefany da tena mafana sady maiky.